O mæ telefonin o l'é pin de applicaçioin che fan vegnî o mâ de testa. No faggo uso do telefonin quande son a travaggiâ, coscì che ghe do unn'ammiâ quande pòsso. Se peu dî a-o giorno dexe òtte de media, pe vedde se gh'ò di messaggi ma no i conto mai, peuan ëse anche vinti òtte, sensa contâ de vòtte che ghe metto à zeugâ.